استيقظ الساعة ثمانية ونصف صباحا، وأذهب للنوم الساعة اه عشرة ونصف مساء، آكل خلال اليوم على وجبة الإفطار شريحة من الجبن مع شريحة من الخس، وقطعة من الطماطم، على الغداء أتناول <hesitation> دجاج مع أرز.